Mõnt säänest aasia süüki tahassiq külq mõistaq tetäq. Sääntseq niguq määntsegiq kalaq ja köögiviläq sääntse <hesitation> miigaq kuikiq küdsedüq vai vai maku- makõhapnõ kastmõgaq vai. Noid ma mõista-i tetäq, a tahassiq külq.